Mebɛpɛ dɛ mebenya tum a medze bɛsa yarba biara kyɛn dɛ mebenya tum a medze bɛdandan nkorͻfo hͻn adwen. Siantsir nye dɛ, yarba yɛ yaw na nkorͻfo hͻn adwen a mebɛdandan dze, ͻnnhyɛ da mmfa mfaso biara mmbrɛ me ntsi obi yar na mutum sa no yarba a, ͻbɛma woesie sika na woenya apͻwmudzen so ͻdze akɛyɛ n'edwuma. Dɛm saso ntsi mebɛpɛ dɛ mebenya tum medze bɛsa yarba biara.